Kolos ɗum woni njamndi ndilloori waɗe dille ko jamɗe ɗiɗi mbelɓondirta. Ni woni hoole ara, dille ɗe mawna, ni woni tintina yimɓe heewɓe.